ستراليا بلد كبير عشان كده الجو بيختلف فيها من حتة لي حتة في الشمال مثلا بتلقى الجو استوائي يعني حر ورطوبة في الصيف وبتصب فيه مطرة أما في الشتاء الجو بيكون حلو ورطوبة بتكون عالية في وسط أستراليا في الحتات الصحراوية الجو بيكون جاف وحار شديد في الصيف وفي الشتاء البرد بيكون شديد برضو أما في الجنوب الجو بيكون معتدل وأبرمقارنة بالشمال وفيه شتاء بارد وصيف معتدل ومرات بتكون فيه مطرة أما في الساحل الشرقي الجو حلو برضو طول السنة والصيف بيكون حار ورطب وفي الشتا الجو بيكون بارد لكن برضو حلو